وين نعيش أنا توا عندنا <hesitation> ثمانية شبابك، عندنا ثمانية شبابك في الدار وعندنا <hesitation> في المرأب زوز وعندنا في بيت متاع الحيوانات عندنا <hesitation> ثلاثة. وعندنا <hesitation> خمسة في <hesitation> بيت السطح، يعني عنا يمكن <hesitation> ربعين شباك.